<noise> ñaa taku ña kiti in nùù takuira ko kò´o kuantuari sinintiu tyi kò´o takui nanu nyaa ñaa ñuu ntiu tyi ñaa tyityi kuatyi ni ntute kuatyi ni hua ra ti ti in´ha kuña ti´su ka ni in lixikui ha ni <noise> si ti sa´va nani inka tili ra tili ka Kuri in nùù ña takui nu ntontiu yo tyi kò´o takuí nanu yaani.